Iya, jarii punna bangngi injo, rie' todo nikua hewang. Injo hewang nu bangngia injo abbansa ciccak. Injo ciccak a punna bangngi i, injo ji na haju abboja buroto, ka bangngi pi nampa lohe buroto. Apalagi punna nusassang-sassang i, ri matikangi lampua, la tinroki. E lohe, e bani bani intu mau ciccak a. E tokke a pakua' to' injo. Appakunjo todo'. Jari tokke a ntu, bangngi toppi nampaa e berkeliarang. Eciccak, tokke', ebahi. Injo bahia, e bangngi mintoppi. Ka biasa ki lamung inni maee baddo, <hesitation> punna ritannangi anua punna ele'i, uuh punna bang karahie'i, bangngi, cappu'i. Poko'na injo ji na haju toa punna bangngi i, allelang. Kaa lohe bahi. Ebbangsa to injo asua, punna bangngi asua ka lollongi mo naung iyya. Jadi bangngi mintoppi na kulle anu, <hesitation> bergerak injo asua. Ka punna ele'iyya, talakkullei. Ka riondang i. Bansa to' ji injo kokoci'a, injo kokoci'a, nu bangngi mintoppi iyya, injo kokoci' a iyya, <hesitation> anu do, ejangngang-jangang parakang. <hesitation> balaho ji na hoja punna bangngi i. Na balahoa biasana, ebangngi toppi nampansulu'. Jari siuppa minto' injo, kokoci'a na balaho. hambang arenna injo yya. E punna kokoci'. Inni kokoci'a lohe kalea ri kamponga, pakunjo. Jari injo kokoci'a, jamanna e bangngi mintoppi na luara matanna. Jari punna ele'a iyya, tinro ji na isse, injo kokoci'a. Nokturnal iyya arenna do. <hesitation> injo kokoci'a. jariii bansa injo buroto'a, injo buroto'a bangngi mintoppia. Ka bangngi pi nampa ri istrahat. Ka punna ele'iyya, anjamaki. Jari punna tinro ki intu, uuwh lohe kalea' buroto'. Apalagi punna rimatikangi injo lampua.